Manahaky ahy manokañe :-Zaho tsy mahay mamehy kravaty, ñolo mañodidy ahy la mañisy kravaty ary la matetiky ñy fañisian-drozy ñy kiravate fe zahombo tsy namehy kravaty ndra indraike ;ndra ñy fanava azy ka tsy haiko, fa zaho fa nahita ñy fanava ñazy, fe tsy haiko ñy manao ñazy.